Niiɛ, a tɔŋ suuɛ bɛna wa. Niiɛ and a tɔŋ suuɛ nyama. I be tɔmbɔkɛa. Kɛ hiŋi lɔɔ ya fɛ and ii ma tɔ, aa be ii tɔa. Kɛ ya fɛee lɔɔ ya tɔe, aa yɛ ii tɔa. And aa jao ai ti bosi jaa lɔ. A tiie bosi ja wae lɔ, ya a tɔe wae, ii ti kaŋgokaŋ wae, hm! Ai gúua iii fɛ. and aa tiie gúuna ii fɛ, ai bia wae, a yɛ ii lɔŋda. Aa yɛ ii lɔŋda bɛ. Aa wa komu a jao. Aa tɔŋ suuɛ nyama wa. Kɛ hiŋi lɔ ii ma tɔ, a be ii tɔ wa. Niiɛ ta sɔkɛ mu. Hiŋi lɔ i ma tɔ, a be ii tɔ. Kɛ ya tɔe wae, aa ye ii tɔ wa. Kɛ a tɔŋ suuɛ bɛna wa. Aa tɔŋ suuɛ bɛna wa. Komu ŋna lɔsɔ, aa mɛ nu. <silencs>